Itlarda umumiy sog'liq muammolari <hesitation> turli xil shakllarda bo'ladi va turlarda bo'ladi. Ular asosan <hesitation> ko'p uchraydiganlari artrit <hesitation> tish kasalliklari <hesitation> allergiya va genatik muammolar bo'lishi mumkin va ular <hesitation> it zotlariga ham ularning yoshiga ham bog'liq bo'ladi.